ڈیزرٹ ہمنا ایسا، جو کھانا کھانے کے بعد ہمنا ہمیشہ کچھ میٹھا کھانے کا من کرتا۔ میٹھے میں وہ جو کھاتے اوسے ہمنا ڈیزرٹ بولتے۔ اب ڈیزرٹ میں میں ایسا زیادہ کر کے تم نا بولوں گا کہ جیسے ہمارے ہاں شاہی ٹکڑا بہت اچھا بنتا۔ میں زیادہ کر کے لوگوں کو بولوں گا کہ شاہی ٹکڑا ٹرائے کرو، وہ جو کہ ہے بڑی محنت سے بنتا۔ لیکن اگر ایک بار تمہیں اچھا مل گیا اور تمہیں ٹیسٹ پسند آ گئی، تمہیں اس سے اچھا کچھ لگتا نہیں، اس سے بہتر کوئی ہچ نہیں۔ ڈیزرٹ شاہی ٹکڑا ہے سو شادی وادیوں میں زیادہ کر کے دیکھنے ملتا۔ لیکن اگر آپ کہیں اور جا کے دیکھو، تمہیں پسند آئے گا، ہاتھو ہاتھ جا کے آرڈر کرو، ریئرلی ملے گا۔ لیکن اگر مل گیا تم نا تو تم ہے سو بہت انجوائے کرتے۔ اگر ایک چیز تو مجھے ریکومنڈ کرنا ہوگا تو میں سب کو، جو کہ ہے، شاہی ٹکڑا ریکومنڈ کروں گا کیوں میرا فیورٹ ہے۔